he de, bbúru a bów ma nan waajile a fnbango biñaŋ ma. Wee gí yaa fo bihúbuti biñaŋ ma yaaŧe, mbúuta ma gíni bigii gee ge ma. Binan ba húbuti yaaŧe wi man tíngani san gudi ma mada gitile a fbango bâan ma; Mo ndu ubiiŧa, gbii biñaŋ ma ntéyi, biga to waasa a gwéde, wee ggi wiloosi. Hetan gaade giŧage, bbasgo ndu uga adiin ma, unan giti giŧage, inyaandi uu tti ŋata a diin unan yaa imbesir a dimban hal. Bari mo ndu ubiiŧa mbii biñaŋ ma <noise> nŋatte nɓaalim bàa ma biga yaa bâtoona geg, etan <noise> gaade giŧage wee sabuti wembe. Bari unan mida gí ngi giŧage adiin wolla hi njaloo njali a diimba hal súmni, adiin, wee ggí laŋ nga adiin. Bari mo ndu ubiiŧa mo mbúuta ma, nluusi binŋati gdimba baa ma, biga to geg. Hetan gaadi giŧage, gitida wee wi sabuti gbii biñaŋ ma ntote geg. Bari nda alam ma mada daangi biñaŋ ma binan húbuti gbúuta ma yaaŧe; Han we de biñaŋ ma nsagi ndaani nga alam ma, anan daangi biñaŋ ma san gbúuta ma, san bimada gaa a gjifin bidéen bàa ma. Bbasgo ndi bigi ngi hala ma binyaaŧi, beegin téyi, ndi hi ma Haala ma yaani, aga atoo ma hen téyi. Bari ndu hi ma Haala ma yaani aa gga atoye, he nga a fntédin bân fommu. Walla Afirig bâan wommu, anan yaaŧi njali ma raa man, unan daange bidée bigilli ma, hi ma anan daangi bgo billi ma. Bari mo ndu ubiiŧa gbii biñaŋ ma luusi biga to gege, hetan gaadi giŧage.